A tukui te ngilin kuikui ble nuguku te ka nuguku i lme a swer aku ko somap. Ko somap. e tul enga matsi kolos. mats kolos hale gaku tapla tse hasogo senguku na taplan kawu e halisera hala serera mats lba lba ko tul iku. A tapla pota akue, <hesitation> a tukui te kui enguku akue kirsan sengu halis. te tre gakua latu e pulungne. akue kirse gen. A man ka te ngilin kui ble nuguku somap singi. e tul ngi. e kirsa nigi e ngilin nas nas singi hoskuk aswer ko nas a mats kannan traha u tutu. gu masla ke tsini rke,"ei mama alu bani kna kuwa ta hos kaikai i tsinatong."Naku. noni has kba ku hatati a man karke ako mas nas begulemu."traha te nas hange gaku. ale sasala simu."Noni aman tukui te kukui enuguku te kukui enguku i han. Akue kirsa nigi. akue tul nigi. akue halesaline nig a man sisina tar. Akue e <hesitation> tra tra ngi tru lotu. e tra tra ga tru bola. man kana te huli weri na man bola paplaku te yantuen tra tra gaku bte ha takui haniga bakur